علي الرغم ان هو شبح بس كان شبح طيوب ، وكان بيخاف من الضلمه زيه زي كثير من الناس ، فا قرر ان هو يتعرف على حد يخليه ما يخافش من الضلمة... و لما تعرف على شبح زيه علشان ميخافش من الضلمه خلاص يترعب أكتر و يخاف من الضلمه أكتر ، فقرر أن هو يتعايش مع خوفه ، ويبطل يلجئ لحد.